ഏത ഫസ്തു ഗേന്ഗ് കലേതേ ജനി ദിനക് ഏഗി സതി। സോചിഅല് മേദിഅന് തുബേഅന് പന്പുനന്ദന്ദ ജനി। ഏത ജസി ഓധ ഇന്സ്തഗ്രമ് അവൈന് ഏതുക യോഉതുബേ। അവൈന് ഏതുക വ്ഹത്സപ്പ് ജനി ജസി ഉസ്മന്പേ। ഫചേബൂക് മന്ദ കദിമേ ദിനക് കോന്ജേ ഐന ജി। സതി തുബേ സോചിഅല് മേദിഅന ജസി ദൈഥമന്ദ। ഓന്ദ നേവ്സുന്ദ ജസി ഓധ്വേ യോഉതുബേ ഉതു ബൂക। ര്ത് കദന് ഓധ്വേ ഗൂഗ്ലേ നേവ്സുന്ദ മന്ദ ഐഗ। വിഥേ ഉന്ജി ദിനക് കോന്ജേ ഐന ഏരതേ പതി ഇന്സ। മന്ദ ജനി സ്പേന്ദ് മല്പേ ഓത്ത ജനി ദിനക് ഉന്ജി। ഏരതേ ഉന്ജി ഏരതേ ഗന്തേ മന്ദ സോചിഅല് മേദിഅതേ। ജനി അച്തിവേ അതി ഇപ്പേ ഏത ജസി ഇപ്പേ ജി ഉമ്ബുക്ക। ജന്കു ഓധ്വിര മന്ദ ഇപ്പേ ഓന്ദോ ഓന്ദ ജന സോചിഅല്। മേദിഅതു ഉസേ മന്ദ കോന്ജേ ത്രൈന് തബ്ലേ മന്ദ പനവലേ।